yo kalua sikat gigi sih iya sangat penting banget sih soal nyo kan kalua dak gosok gigi ya, bauk mulut kan kemano-mano, tapi aku jugo pernah heran gitu dak tau tapi emang dasar nyo kek gitu atau kek mano, punyo teman tu yo gosok gigi sering tapi bauk mulut nyo tu kek nyengat nian gitu, dak tau apo emang, caro gosok gigi nya dak tau lah apo, punggung gosok gigi yang di pakai dekat gososk gigi hibgga, apo gitu dak tau pulo caro makan nyo makan apo bae, gosok gigi ya penting pasti setiap orang, setiap pagi kalua gak habis makan itu elalu gosok gigi biar mulut segar terus buat jagain kesehatan gigi kan jugo penting dengan gosok gigi terus aku lihat tu ada beberap produk gosok ggigi sekarang yang kek gimano cuma beberpao klai sikat tu langsung bersih kek contoh nyo tu kek produk yang di tiktok tu kek di kasih odol gitu kurang tau namonyo di gosok ke telur puyuh itu kek langsung bersih, tetapi kan kito dak tau o itu <hesitation> kekurangan nyo apo jadi iya. mau beli takut-takut jugo tapi lihat bukti nyo tu ya emang bersih <hesitation> lagian kaau di rumah aku tu rato-rato kan punyo penyakit gigi, alhamdulillah aku dewek lah yang idak pernah gosok gigi tetapi punyo bapak aku tu punyo beda sabun gigi dengan yang lain soal nyo kek yang warna hijau tu close up kato nyo tu lebih mengurangn apo lah lebih agak lebih bersh gigi nyo kalua di gosok pakai close up itu disbanding yang pakai pepsodent, lagian kan kalua yang di close up juga keebihan nyo kan, selain doingin, segar di banding pepsoden, tapi kalua menurut aku sih sabun gigi pao be samo bae, yang penting gosok gigi bersih dak do bauk mulut kalua ngomong samo orang tu.